אפאהר זאכן וועגן פאפא גייס זיי האבן שיינע קאלירן זיי האבן א זיי האבן רויט גרין בלוי, <hesitation> זיי קענען נאכזאגן זאכן וואס pause <hesitation> וואס מענטשען זאגן און... זיי קענען אויך פליען ווי פייגלעך.